لو كنت هتعشى مع شخصية تاريخية كنت هختار ليوناردو دافنشي لانه رسام موهوب وعبقري ومتعدد المواهب كمان بيقولو أن هو كان بيتنبأ حاجات في المستقبل ف أنا عندي فضول جدا اعرف جاب الحاجات دي منين وعرفها ازاي وازاي طريقة تفكيره عامة وبيفكر في اي والفن والإبداع دا مين ملهمه وبيوصل للأفكار دي ازاي